<noise> <hesitation> La gny fitsongo izay alony da <noise> vô sambako ndraiky nahazy azy; fa tsy afaky hanome valim-panotania mahafa-po iaho manjary havandy.